هي أفضل لعبة هي لعبة الشطرنج، نحب كيف تحتاج للتفكير العميق والتحليل، وكل حركة فيها تحدي عقلي ومسلية بنفس الوقت، ولعبة ذكاء ونحسها بتنمي ذكائي وتنشط تفكيري.